ارے میاں، کولمبیا کا کوئزین ایکدم مزیدار ہے جی، بہت فلیورفُل بھی ہے۔ دیکھو، یہاں کا کھانا موسٹلی رائس، بینز، کارن اور میٹ پہ بیس ہے، اور ٹیسٹ ایکدم ایسا رہتا ہے کہ دل چھو لیتا ہے۔ وہ سب سے فیمس ڈِش بانڈیجا پایسا: رائس، بینز، ایگز، چِچَرون، فرائیڈ پورک، پلانٹنز اور ایووکاڈو کا فُل کومبو، ایکدم ہیوی اور مست میل۔ سٹریٹ فوڈ کا سین بھی وائبرنٹ ہے: آریپاس، کارن کیکس، ایمپناداز، <hesitation> بنیویلوس اور سنیکس کا فُل مزہ، میٹ اور سی فوڈ کا بھی فُل یوز ہوتا۔ اسپیشلی کوسٹل ایریاز میں فِش اور پراؤنز کا ٹیسٹ ایکدم فریش اور ایرومیٹک رہتا۔ ڈیزرٹ میں پوسٹرے دے ناتاس، ٹریس لیچس کیک اور ٹروپیکل فروٹ کا فُل ریچنس اور سویٹنس فیل ہوتا۔ مطلب ایزی وے میں بولے تو کولمبیا کا کوئزین ہارٹی، فلیورفُل اور فِلنگ ہے۔ رائس، بینز، کارن کا پرفیکٹ کومبو، اور سٹریٹ فوڈ ایکدم زبردست ہے جی۔